"كنت محظوظ لما دخلت الكلية اللي انا بحبها <hesitation> وقتها كنت فرحان ومبسوط جدا وسعيد لاني هقدر ادرس الحاجة اللي انا بحبها وهقدر اساعد الناس وهقدر اتعلم حاجات حلوة وافيد الناس بالعلم اللي انا هتعبمه دا واخفف من آلامهم "